won dursa wanan ito yaani <hesitation> koban cchochole jabdu ak kirikiria gugurda ak koratinnen sihin woran koban akana borbadhedaa mal an daegedet won an ito koban kan <hesitation> wonit hodedde akanan ijemanii koban akanatan it isheneni midafedeni dub ak an dande <hesitation> yaani <hesitation> dandee kas hiijemn ishiasun kasijem bila fan kulla bila wosiwasi wowote ak it itaa.